Sagrau no, que ixo tiene que viyer con a religión. Lo que sí tenemos ye un puesto especial que ye ee o lugar an que fébanos las vacacions de verano cuan yéranos chicorrons, que ye en a placha de Penyíscola.

Chugaben muito per a carrera, no pas como agora que i hai tantas pantallas y estandarturas d'estas. Ee yo chugabe pues per a carrera a chuegos d'engalzar-se chugaben a churro va, y chugaben muito con soldadez chicorrons, porque yera lo que viyeben en la tele. Y tamién chugaben con la pilota cuan yeren una colleta y tamién chugaben con ciclistas y feben muitos chuegos de... de... colectivos, de chugar entre toz.

Fa falta mas vivienda publica pa que la chent que quiera venir a vivir tienga ixa opción. Tamién faría falta que... que i hese una millor carretera.

Sí, a chent choven emplega muito mas a tecnolochía que a chent mas endiada y tamién ee a chent choven lo que fa ye chugarriar, muita chugarrina, mientras que a chent de mas edat pues lo que fa ye mirar informacions, documentar-se, ee emplegar aplicacions pa amillorar a suya vida. Ye diferent seguntes la edat.

En o mío lugar as boiras son como en todas as partes d'o mundo. Ee, as boiras pueden ser grisas o pueden ser blancas y... si son grisas fan torrumbescas y si son blancas pues lo que fan ye... pasar por o cielo.

Fa falta muita solidaridat pa que a chent que tiene mas diners, chent que tiene mas chanfles, pueda repartir y que tot seiga mas repartiu entre toz.

Bueno, como ye un lugar alto, pues tien... tiens muitos fréixels, tienes ee... ee... tienes tamién pins, pinabez, caixigos ee... te trobas tamién telleras, ee muito buixo, ee i hai buixacals per tot y buixit... buixiteras y lo que no te trobas ye ni oliveras, ni almendreras, ni figueras, estas plantas son de part d'abaixo, d'an que es Parros.